عدد أولاد عمي ثلاثة وعدد أولاد خالي اثنين <hesitation> ما أشوفهم <hesitation> لأنهم مسافرين خارج البلاد شفتهم من فترة تقريباً عشر سنين، كانت آخر مرة شفتها فيهم ومن بعدها ما اجتمعنا أبداً لأنهم مسافرين خارج البلاد.